Karazana desera nentim-pahazana maneran-tany zao an, nefa tian'olona andramana tarte, yaorta, akeo an karazana salade de fruit na fruit de karazana mofomofo mamy io zao tegna hoanin'olona andafy akany koa atao desera.